Una tob arroz ka llima nekan ingrediente wa dolo xnena kawa lox nax luego la kulto na tob xnaꞌ diikaꞌ par do lis tokax lei wa do lona ungutu nax xnaꞌ diikaꞌ ladika tob xnaꞌ diikaꞌ waxu to xevuelto tox nex xladika baka espinaka tub manojo espinaka manei xnaꞌ diikaꞌ tob tupai llin xlapo wlano ma no galli loga lo way ka xlochi alto lai aka lletaꞌ xladikaꞌ agaka xuxu kash tu lai xnaꞌ diikaꞌ do lai xnelle espinaka to lei netio pa yo xix ma gallix to loi gaxex to loi jaxuxto ladika nexex ladika kio pa kio xix to manojo espinaka ne chile poblano loi ka ne negax nega liaxito to loi xu kaxto leix xladika ladika. A kaxo xka llid gallito lo yiꞌxladika wa wdax lak kolara arroz wxloag dex lana dixka <noise> nawe <hesitation> arroz xka dorar aceite wa lei te adorador wa lei xin ladika a lai ti wo wa lax ladika xatina bien dorado wor wa xlo rgul gon nax xnaꞌ diikaꞌ ingrediente no a ti bin na xla biton wa nax li xnaꞌ ni killushin wani wa loi ater wa liab ni wa loi lo lardika wa ka ron ox chan nisa mawa li wa kona xinladikan lado chokal tomate verde ti la waxixen wa loi wa gon nax consomeni a gakan na na xinladika ingrediente ma de arroz verdi di runa dix loga wunnax xen ladika opjona xinlandika kanechu peregil mal to loi iga lligue le maxtikan nikan mieti lo nina xin ladika Sabor nexte lei entre lawtina tex liab wa xloi ugan de xchatə on loi baka falta o la la rok exacto loi nax nisaꞌ wa loi no bito na wa loi ugun ugun lo traina nisa kabelka par loi xinladika gunan kalcular kunna lo dika nisa owoto nela oku ka kosa wa lei llu trus nis xinla wa rroz ka shima no rronna bi <noise> depende de cantidad onax rruga arroz dika nenwes ni unka ton ingrediente textika na na wlonagato xin ladika medio ma kilo arroz wi soki lo malo ne depende kadika na na warroz na zin llu ka to ingrediente ma xinadika nex la loi nerb to wen sabor xe medio entre picoso ma lei rru toxni sabor ano pian pian chukotama xi picoso rnan tu blatexp tu blo ika nin tisalo nikan nin dii xladika tian loi na ax picoso nika niim kamieti rrien tisaꞌ.